أفضل ذكرى فى طفولتي لما كنت ألعب مع ربعى في الحارة بعد المدرسة، كانت أيام مليانة فرح وبساطة وما كنت أحس بأى هموم، هالذكرى تعني لي بأنه فيها براءة الطفولة وحلاوة اللحظات البسيطة اه من هاللحظات